الزهرة الي شفتها شابة كامل الي عجبتني هي واحد الزهرة زرقاء واسمها منعرفوش ولكن شابة بزاف وشفتها فالحديقة ال- الازهار الي راهي بيعدة على دارنا غير بعشرين كيلوميتر